ماليزيا بلد متنوع من ناحية الثقافة و بتتميز بتعدد ال اديان و اللغات و العادات و بعيشوا فيها مجموعة من ال اعراق و الاجناس، زي المالايو و الصينيين و الهنود و كل مجموعة جابت معها تقاليدها الخاصة، التنوع ده اضاف كتير في العادات و التقاليد و الشي ده واضح في الاكل و اللبس والمزيكا.